Biby matsilo saigny na intelligent. Izy novaligniky takeo igny boeza .Avakeo <hesitation> ko ka amboa. Amboa igny ko dressegny ka o.Mahai mahai raha jiaby dressegna azy zegny agnanovagnazy fa intelligent fô intelligent. Mahai miambondakoro izy, avakeo koa agnanovan polisy aby recherche regny. Fohifohy fogna fahaizany hoe raha ka ka ty o misy raha itadiavigny izy ko fa mitady raha. Tsy zegny fo fa ma na aomby atao fo intelligent satria aomby igny mahay tompiny. Ôhatra ke tompiny manesy azy aviafara azy igny magneky raha volagniny tompiny. Izy ko fa izy ka ôhatra tsy tompiny izy ndraindrai izy miôzatra.